افضل الجلوس على الاراءق لانها بتساعدنى ان انا ارتاح جدا و بتساعد ضهرى ان هو يكون مرتاح جدا افضل من القعده على الكرسى او القعده فالارض الججلوس على الارائق بيخلى كمان جسمك يوصل لحالة استرخاء جميله جدا و بيخليك متحسش ب اى تعب كمان بيخلى جسمك يسترخى جدا وان انت تقدر تعمل حاجات انت مكنتش قادر تعملها بيساعدك ان انت تنام